Ebod, ase aliongo ansiyie. Ntak amogò ke ebod ase aliongo ansinyie ade ke'bod ekemi inami edaya or enám isiogo sio ujo, bot enung esuk ekob mkpat agwo chiang chiang ammó ebenne iso, anye ade ke agwo ade abiom ikum anyong adi. Afud ammò ena eboñó, esio mkpõ, etamma, etamma. kpere uduk adé iki chioño, ana'kud itung ammomó ekpogo. Kpere ekelongo ke abâ. Anyie ufók eseke ebup elong ebod, ukañ ajid isi'köd abâ ebod. Ese elong ebod deh. mkpede itung ammó eke elongó deh, itung ammó ekeme ituak eto ade, akpede eto ade ik'ichiongó. Ená etwak etode egwongó, efeghe ekene, eke etaam, ekaan k'dem. Nsiyie ade amanung iben ikum ade iki iki <hesitation> duk abâ ade iki'nim, iwi idada ijiem isanga imum ammó <hesitation> nang anuko aduk abâ ade anim ikum ade'de, afud'imo ebod s'ki gwoñó ade, ena inung ifeñe ekene anye, eke duk abâ ade. Nanga ami nnam nniongó ke'bod ase liongo ansiyene adede.